Mikroto'lqinli pechda gradusni yuqori qilgan holatda muzlatilgan ovqatni qo'yib uni tayyorlash mumkin. U eng kami o'n ikki - o'n besh daqiqada tayyor bo'ladi va isteʼmol uchun yaroqli hisoblanadi.